Kuani este primero kuu color, color, kua, color kuii, color kuan, color nuu, color este color color este hijo español na xain xan he azul, azul bajo, azul fuerte, Azul morado kanxa'a Azul azul de kuu yua azul akunja ujun.